La kú xen júú kiee’ e re lýna dsa mt guíi re fá’ra jönɇ juá’n kie’ jan re lpyna ú, talí <hesitation> dse lí fó’ e re fá’ra jönɇ a jia’ re lí fó’ re fá’ra e lyn kiena e lalyna e <hesitation> e dxúna la dxúna ten o <hesitation> o la xen e re fá’ra jö xa nombre e kiera xina jöto li xa köö <hesitation> köö, köö jmí re lɇ re fá’ra jö, köö kö äá e re ja yy e jiama lyna la lyna e re jɇɇ úú’na o lýn jö e my guá’na lyn jö e a la ma i i jná, sii xa ka dsáa e re fá’ra jö kie ta jmí’ lɇ köö e dxi kiéna ta jmí? lɇ köö ejö ‘néé’ lyna jná e dse lí juo’ e dse guá’na e la lɇ lyna o e la lɇ dse dsaa úú’ kö’ e nɇ ‘néé’ köö í’ e jmáá júú jö.